Kulkas ni manfaat nyo dak do lain dak ado bukan yo untuk mengawet kan makanan, mendingin kan makanan, minuman biak dak cepat busuk, dak cepat layu, kayak misalkan kito masuk kan daging itu tu biar dak cepat busuk, masuk kan sayuran biar dak cepat layu, kalo mau minuman dingin masuk an ke dalam kulkas, kek itu. kalau di rumah sayo ni kegunaan kulkas ko banyak sebenar nyo, orang tuo sayo kan bejajo, dio bejajo jadi kayak buatk nyimpang nyimpan kayak es krim atau makanan makanan la yang lain yang biso di jajo kan besok atau apo gitu biak dak ado cepat basi trrus jugo kalau mau bikin bikin bikin es jugo biso di situ, jadi kegunaan kulkas ko banyak sebenar nyo, dak cuma buat ngedingin kan bae.